Jue ëch du ya ni'exë zanahoria, nebya zanahoria porque jue nak nyënëm në ko'o w'in yëk oyëy, juek yë mëxëp t'su'ukë, jadut's dun xëwëp, jadunt's jëxëp.